بصراحة أنا أدعم جمعية انسان. هي جمعية خيرية تهتم بتقديم الدعم للأيتام. أعتبر هدف مهم لأنه يساعد الأطفال اللي فقدوا أبائهم. ويوفر لهم حياة كريمة. دعمهم يمنح الأطفال فرصة لتحقيق طموحاتهم. ويعطيهم الأمل في المستقبل وهذا شيء أساسي في بناء مجتمع أفضل.